टोसटर एक बहुत उपयोगी मसीन होला। एकर प्रयोग ब्रेड से टोस्ट बनावे खातिर कइल जाला। टोसटर कइसे काम करेला एह हम साधारण भाषा में समझा सकेला। सबसे पहिले टोसटर में जौन ब्रेड दरके जगह बनल रहल ओमे ब्रेड डारी दिहल जाला। ओकरे बाद मसीन के स्विच ऑन कइ दिहल जाला। मसीन ब्रेड के अपने अंदर खींची लेवे। ब्रेड के अंदर ही अंदर ऊ मसीन सुखावे लागेले। अइसन कई के ओके ऊ बाहर उछाल देले। ईह प्रकार से टोसटर ब्रेड के टोस्ट बना देला।